Manurut au pasangan na ideal i, yang penting saling pengertian, sama sama menghadapi masalah, ulang attong misalna songon iba sajo namanggalami, <hesitation> ta pasanggan niba inda mangarti, i sampingni muse attong, iba alak na susah do, alak namiskin ulang i buat alak nakayo. Jadi seharusna, belen do gari <noise> mula ibuat alak nakayo jadi kudo boban mei iba i, jadi paksa paksaon niba iba, harana iba merasa halak nasuada! Halak naso manarpuna, jadi sanga songondia pe, naponting saling penegertian, saling menutupi <noise> sanga songgondia kehidupan di rumah tangga niba masing masing, mula adong attong di halak, ulang iri hati iba marusaho iba so adongi iba. Anggo songon au peribadi, inda adong diau iri hati, mula dong dihalak apalagi i sudara, au lebih senang perasaan ku, songon seandaina adong mobil nisudara niba, sanga songondia pettong, porlu di iba na binoto, bisa ipinjam, jadi anggo iri hati iba songoni akhirna tokkinnai ibama na marpanyakit, harana jadi pikiran. Dihalak adong asi, iba iri hati, dihalak adong. Goyak roa niba tai iba memang rasoki i, madung i atur tuhan dei sanga songondia, ulang iri hati itaonkon songoni, marusaho iba jadi aha doi di iba cambuk sanga songondia sobisa adong di iba, mula nasongoni muse attong, anggo songon au peribadi, songon tu istiri niba majolo udokon dongan sabagas niba, o denggan attong, mula adong nasala ipaingot, mula dong nasala irasa, au pe pula adong kesalahanku, tolong tegor au ning iba. Angkon nasongonido boso pasangan na ideal sanga songondia, ulang attong menang sendiri iba sanga songondia keadaan niba sipsajo iba, seandaina songon manglirim epeng tu orang tua, angkon pambinotoan ni istiri niba! Iba pe songoni tu orangtua niba angkon, idokon juodo tu istiri niba, ulang seenakna sajo iba. Jadi sanga songondiana istiri niba pettong songoni, angkon lengna binoto do keadaan ni istiri niba mangirim epeng ia, misalna orangtua niba, urang sehat i kampung, angkon sepengetahuan ni iba do, sannari ulang terjadi pilih kasih, sanga songondia orangtua nia orangtua niba dei, orangtua nibai orangtua nia, jadi disima udokon anggo manurut au, pasangan na ideal angkon sama sama pengertian sama sama menutupi sanga songondia ahana, di dalam rumah tangga niba. Dia, misalna songon tu keluarga ni istiri niba, dot tu keluarga niba ulang pilih kasih iba, songgondia tu istiri niba songoni tu tu keluarga niba, jadi anggo sebagian songon ita alaklai, na menang sendiri do, sabodaro gi baenna marasa ia rasa ia nakarejo manjalaki epeng, a saonma songoni kirim tu orangtua mu, tai mula tu orangtua nisi alakla, goki bahat ikirim ia epengna, nabisa memang songoni anggo manjalaki dongan niba pasangan ideal, harus sama sama mengerti sama sama pengertian, sanga songondia keadaan niba cukup! Ma iba mambotona ulang idokon attong tu tetangga tetangga niba, i sarupo dot aib niba dei, kejelekan niba dei na <hesitation> icaritoon tu tetangga tetangga niba i, cukup maiba dot istiri niba mambotona, songonjia kejelakan niba keburukan niba ni rumah tangga niba atopun sering misalna iba marbadai. A cukup mei iba mambotona irumah tangga niba, au nau alami najolo, sampe duapulu taon hau marrumah tangga, inda dong kalak mamboto au na mar- marbadai, anggo pandokon ni alak narukun rukun sajodo dot alak sabagasku, te harani didia? Au marbadai inda nara au ribut, inda nara au mambanting piring, cuman muda na cocok urasa sip au! Ke au!, <noise> buang buang suntuk, mula dung aman urasa mulak au tubagas ma aman mattong, pala nasala iba mangido mohop iba tu istiri niba. Olo inda nau baen be sakali nai be songoni, koreksi diri iba sebagai iba suamina, songonido anggo nau boto pasangan na ideal, ulang ita halaklai istilahna menang sendiri, nabisa songoni, angkon leng nasaling pengertian do saling sama sama, manghadapi sanga songondia masalah ni rumah tangga niba bope nasomangan iba, bope nasomaoa iba ibagas niba nasoadong dahanon atopun beras i bagas niba, cukup meiba dot istiri niba mamboto, nangkon se i beritaon tu tetangga niba, aib ni istiri niba pe sanga songondia di keluarga nia, cukup! Ma iba mambotona! Ikubur dalam dalam sanga songondia, ulang adong attong aha niba tu, usikan ni tetangga niba tusia, anggo alak nabahatan maroban gutting do pado jait, harana so udokon songgoni, muda maroban gutting, mambola bola, songondia so sego iba i rumah tangga niba, mula na maroban jait attong, padomuon, padenggankon, sanga songondia so denggan iba i rumah tangga niba, ulang binege alak cekcok iba di atopun tetangga niba iba i bagas niba, au songonima naualami selama duapulu taon au namarumah tangga, inda dong ngungada au marbadai dot istiri ribut i bagas inda dong, mula inda urang cocok urasa, kaluar au! Ke au buang suntuk, mula dungnono urasa mata i mulak, masuk au tu bagas, ma aman situasi, inda binoto alak be sanga songondia keadaan niba ibagas niba, tei anggo sebagian songonima adong donganku tong. Ulang sala sotik, ambukkon kompor, ambukkon pinggan, mulasongoni ibaen, tai lengna iba do suamina manabusi i manjaliki i mulak sanga songondiana, ahama gunana ibaen songoni anggo saro diau. Anggo pasangan na ideal anggo manurut au songonima, namadung ualami, dohot ujalani, selama duapulu taon, sanga songondia ahana sondi, hiruk pikuk nirumah tangga niba, harana namarumah tangga on songon namaroban parau do, tudia alur ni ombaki akkon tusi dei dayung, ulang i alo, muda i alo, tarbalik dei parau nibai. Dungi muse, sapaduana songon namarlayang layang tarik ulur, porlu tong itarik, itarik! Pula i ulur sajo pe tokkinnai narabe manaek layang layangi madabu domai tu toru. Anggo pandapotku songonima, anggo na pasangan ideal iba sanga songondiana aso leng dapot ahana.